أكيد كي نحكيو على الولايات المتحدة هي نحكيو على مزيج من التقاليد والقيم المتنوعة <hesitation> ندشع للتاريخ الطويل للهجرة، مختلف أنحاء العالم <hesitation> نحكيو الولايات المتحدة باعتبار إن <hesitation> جزء أساسي الموسيقى من الثقافة الأمريكية وفما الرياضة والأفلام خاصة.